हमरा बेहनैसे साझ लाई कतेक काम धाम कैसाहु जसने बेहना उठसाउ बेहना उठके बुले जेसहु । साझा फेरी बुले जेसहु । भात तिउना निझसाहु लुगा फाटा फिचसाहु । छेरी पठारु दोरे जेसहु गाइ भैसे दोरे चर्हावे जेसहु । ओसने कके घास सबह कटसाहु उतुरे मतुरे कके हमार दहिया दुख बिमारी नाही परबाहु कहाँके नाही हतइ । हमरा यापन दहियाके बारीयार बनवके दुख बिमारी नाही परके, बाण्हके सबा सबह चिजुक लागी । हमरा ज्ञान ज्ञानसे फेरी खेलाए पर्लाइ । ज्ञाना खेलाके यापन टङ्णिया बारीयार हसइ सबह । सबह कुछक यापन दहिया तागत सबह लगसाइ । ओसने कके उ गेनवा मा फेरी नानु सबह कहे जाइ । उ गेनवक नाउ सबह बणइ एगुणा हसएए ल्वाहा लोहावाक <hesitation> ओथिजा नहिया प्वाका जसने ओकरके कहसाइ ठ्याला फाकके हसे उफरके । ज्ञाना खेलाएके, डोरिहा छट्कके, चैती खेलाएके, स्त्घ्यारा खेलाएके, गिर खेलाएके, हसे बिता बिता नापके फेरी खेलाएके इहे सबह इतुरे मतुरे हैने याको ज्ञाना सबह कतेक खेल सबह बणइ ।